Nenya khufua chingubo eranga njia machi ndakhachia machi kanje ndachukha mubaseni nera sile mubasheni ta ndara mmandoo nemba ne esabuni ya obusie, ndabukula esabuni ya obusie ndara nemachi ndaramo chingubi chinguho chino khandi kalaba khataru nenjaka khufuya nera li nenda esabuni ya busie ndarumikhala esabuni ya eshipande, esabuni ya eshipande hiyo ndakachire mmachi nechakha khubakha esabuni mchingubo neruta chingubo chime hicho, ndanita chingubo chiene hichio ndakhamala ne ebeseni ya khuranga ndara khubesheni ya khabili, ndakhashiba ebesheni ya khabili ndara khulia la khatani nenisia khubeseni ya khataru nenjia khubakala.